ஆ, காடுகள். அவை எனக்கு படங்கள் மற்றும் உணர்வுகளின் அற்புதமான கலவையை உருவாக்குகின்றன. நினைவுக்கு வருவது இங்கே. பசுமையான பசுமை மற்றும் மிகுதி மரங்கள் மற்றும் பிற தாவரங்களின் அடர்த்தியான வளர்ச்சியால் காடுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. இது ஒரு துடிப்பான பசுமையான நிலப்பரப்பை உருவாக்குகிறது, இது வாழ்க்கை நிறைந்தது. பல்லுயிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள், காடுகள் பரந்த அளவிலான தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் இருப்பிடமாக உள்ளன, அவை சிக்கலான மற்றும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட. சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. நமது கிரகத்தில் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பராமரிக்க அவை முக்கியமானவை. நிழல் மற்றும் குளிர்ச்சி, காட்டில் உள்ள இலைகளின் விதானம் நிழலை வழங்குகிறது, இது காட்டின் தரையை குளிர்ச்சியாகவும் ஈரப்பதமாகவும் வைத்திருக்கிறது. இது சூரியனின் வெப்பத்திலிருந்து. ஒரு புத்துணர்ச்சியை உருவாக்குகிறது.